بطبيعتي عندي ضيق في النفس ما نجمش <hesitation> كي نغطس تحت الما نبقى مده طويله، كيما الناس لخرا تنجم <hesitation> توصل تلاثين خمسه وتلاثين ثانيه، أنا إذا غطست ما نجمش نفوت <hesitation> عشره ثواني، ثمانيه تسعه ثواني هكاكا، مره برك <hesitation> غطست انا وأختي هي عملت ثناعش الثانيه وأنا عملت حداعش الثانيه، المره الوحيده اللي وصلت لحداعش الثانيه.